Wuro amin do wala ndiyam sam. wala ndiyam ko wadi bo wala hiite haa amin kanjum wadi min hebata matsalaaji hedi ko shaafi ndiyam